والله لو بتسألني أنا بفضل إني زيد في الوقت عن الزيادة في الفلوس ليش؟ لأن الوقت اللي بيروح ما بيرچع ،‹ hesitate › الوقت هو أهم عنصر بحياتنا هو الي يستطيع إنك تطور مهاراتك وتعيش حياتك، أما الفلوس ف الفلوس لو راحت بتقدر إنك تچيبها مرة واتنين وتلاته الفلوس عامل مؤقت اما الوقت هو الفرصة الدأيمة.